Aa la pahqanik re' qa'sa re' nkamaj la xab'oon bueno la xab'oon nkamaj reh natina natz'ajam aq'ab' najosq'iim apaat ja'ar are' natz'ajam taqee' a taq chikop ja'ar nkamaj reh pan cociina reh aseado va porke la xab'oon ren nrib'anam eliminar onteera la joch' ke hoj nqesaa onteera pero si muy necesario nqa'an utilizar la xab'oon verda porke la xab'oon nri'an eliminar la bacteria ke hoj wila chi qapaat